To nən yawa bə pamsə mee ka ngə səkə mee ngə taa koɓa sinba, a nii wáágo kə ngaa nííyá puttáádiwau ateke yarsə mee tamká fiding ko rab ko tatən ngə niiyá durwáágo, mee ɗurwáágo kawa ngə səkə dau tanda ho, kə ngə káá ngə sək hankakə ko ngə híí pilang, mee ngə híí pilang nə ngə ɓə hii dáán, mee ngə hii ɓən dáán nə ngə kər mbəseyaa, kə ngə káá ko ngə haa waa ngə kaka king, ko ngə káá ngap kər ɓaa-dusa ngə kak king, nee ngə kərən bəsəsa rab siyə, ngə kak king nən, kə ngə káá ko ngə kər mbə tase ba nga hii king, mee ngə kər mbə taseɓa nga hii king nə, ka káa ko nga kər mbəráá, mbaráá kə ngə kər hunu ngə ti gwang a kafboso mee ngə ti hunu gwang. a kalbosonə ngən sengge təm kásiyo ɗenda, ma ɗikira, ma osa ɗenda ma ɗikira ma osa mee ngən séé bə ngən na bə abinci siyi ɓən seye, mee ɓən seye, ngə káá ngə koa lamu ngə tiri maatəma u sesewa Káá ngə koa lumu ngə tiri maatəma u kə ngə ɓən dib'wa nee ngən kər bəsa, təm káá səba bən seye ngən sengge ɓa téé, wáágo to dai mee kə ngə kada, nga pots kaɗoo ngə hura ma təmkára, ngə pəts kaɗoo meei ngə see təmkáárara, tamkáá ki yi ti ngə tas kobəə, ngawaso mee ngaa puttáádiwa kərtəsəwa a mara təmkára, təmká fiding fa ngən təmkára, təmká fiding fa ngən káá ngə fang báá kə ngaa taa ɓa her u a fersuwawan. So wá nən yau mee nə kemei wáno bə nə senggesə ɓa, mee ngen yau mee ngə séé təmká a ti ɗura'nga ngə kər təmkáá rab ko tatən ko kurum kai ko kangə taa pu mee kə ngə karfi kə ngə káá ngə sək bəsə ɓa maa a səkə, mee ngə səkə nə ngiiga ma kiréé rááge mee kanan mee ko ngə fawgga bə ngən səksən sək səɓa, kə ngə wo ngə yang rau, kob'kə ngaa taa a bə u ngə séésə ɓawa kə ngə tas winee bááyá, bə ngə ma'á mee kə ngə səkra ɓa, wallahi kə nga sək mbəsəɓa koo kongsa daan semra ɗomin bə nən kéésə mee ngə séé séé səba, kə ngə sée, kə ɓaa kée mee kə ɓa taa hórtə mee kəbə hóoro ɓa tombet beng, Bɚng ɓeng yɚɗɗa yi pamsa a kam tɚmkn waago êê ausiyi yi pɚr sêê tɚmkaoira kwang ko ngɚ too too mee kɚ ngaa koa lumu, kɚ ngɚ ko ngɚ le le a lumu kɚɗ maa maɗ, kɚ ngɚ wɚr yaɗɗa ɓeta kɚ ɓaa kongaa tiri tɚmka waago siyowa maɗ ngɚn etsiya yi man, ngɚ hoo bisiye yi man, mee rɚbɚd ɓna ma kawai kɚ ngaa kaa ngɚ keme sai mee ra’ayi yààge bɚ tɚɚ ngɚsɚɓa mee kɚ ngɚ fangga a tɚmkasiyo mee ngɚ keme ko a tɚmkaa fiding ka kan ɓaa u bakfambe kaa kanan pawonwà ko pakur kunun wà ko pusapu mininiwà kɚ ngɚ kàà ngɚ fangga a tɚm kaasiyo kɚ ogɚ kàà ngɚ fangga ɗomin sai mee ngɚ too senɗan ngɚ keme tɚm kàwàno wà ɓaaɓise mee tem maara nɚ yauwa to mee foo sen a’nga ngɚ ti maaso me ka ngɚ sêêsɚ yabbɚ a senda’nga ngɚ too sɚ ngɚ tisiyo kɚ ngɚ kàà ngɚ fas ɓaà bisa, kuma ɓaaɓisa kɚ ngas taawa kɚ ngaa fang’wa, kɚ ngaa kàà ngɚ kàà sɚk bɚ tɚɚ ngɚsɚ a rayuwa wano kɚ ngaa ngɚ sɚkba, mee miniu koɓaa ngɚ fawgsɚsa yi ti ngɚn fa ɗomin ngɚ taa bàà nɚn, a bàà ngɚ taasɚsɚsɚ ɓa ki yi ngɚ ti bɚ ngɚn yausɚ mu kɚ ngaa sɚkɓn kɚ ngɚ sɚkɚ fo nɚn yau nɚ ngɚ kemei A pattààɗiwa maa rau a too sɚnda nga ngɚ tiri mbɚ sêê-sêê, mee ngɚ tiri mbɚ sêê-sêê ɓanɚ, kɚ ngaa see a mbarwa, kɚ ngaa fang’wa rau, kɚ ngɚ taa koɓaa koɓaa kɚ ngaa taasa ma ko ngaa f’ang’wa, ko ɓwa kɚ ngaa tansa har kɚ ngɚ fr ngɚ keme wano nɚ pɚts kaɗoo kawai maaso nɚ sêê ɓɚkarara kɚ ngɚ ti har kɚ ngɚ sêê mbɚsa ɓol ɓol-ɓol-ɓol kai ko ka ndɚ bi kɚ ngɚ kaa ngɚ sie êê yà domin moe minil yadda ngɚ thisɚ sêê tomkà siya titi ngɚ ɚ ngɚ were mei tɚmka ɚn tas bab, tɚmkàà ɚn tas, ɓàsme kwang, ngɚ wɚrɚ ɚn wɚ sɚsiyɚ kɚ ngɚ ti ngɚ taa ɗɚm, kɚ tas koɓaa, to mee kɚ ngɚ tas koɓaa kwang so nɚn yau ne kemei ko ndɚ yàmni a kaɗa ngɚ sêê tɚmkà, temka ki yi ngɚ hik, ki yi ngɚ hiki a cikin ɗurasira tɚmkà kiyi hikis durasira, tɚmkà ki yingɚ hiki a kaɗoo wààgo ma ɓaatsma har ɓaats kɚ bɚ keme auyawa a fer pɚraawe yisem ma ma koɓan amma ngawayitiisɚ sêê tɚmkaawa êê bbɚ yin yausɚ mee yi sɚkaa wiiya samiiba, ai kêêyê yin kàà yi sɚk maa

Ɓàà kuma ka tom kwang toto wààne, mee ka tom kwang toto wààne kam, ngɚ wɚr ngaa bɚ yausɚ kɚ ngɚ sɚk kaba ngɚ sɚkrau, ai kɚ ngɚ sɚk bɚ tɚɚ ngɚsɚ a senda ngaɓa, so wà nɚn nɚ ndɚ kemei ko yàmni bɚ yin yausɚ mee yi sɚk ɓa, bɚ senda inga yina ngɚ sɚ mee kɚ ngɚ sɚk a mee kɚ ngɚ taa koɓaaɓa a sɚkɚ, amma mara bɚ nɚn sɚn sɚɓni tɚmkà mee ngɚ sêênɚ kɚ ngan sêê wai kɚ ngɚ kàà ngɚ taa koɓaa u tɚngre lisi semrawa, u ngɚ pɚta ma’awo kɚ ngɚ taarawa kɚ ngɚ hoo yi na ngan, so wà nɚr yau nɚ kemei wànoa senɗana tɚmka, tɚmkà ki yi kàà yi ngɚ koɓaa u ngɚ too senda kɚ ngɚ kàà ngɚ taarawa ngɚ hoo tɚmkà yi na ngɚn, so nɚ ma’an kam kongsa ɗaàn amma kome kongsa a ti nra nga, ati ɗura nga ngɚ tiri tɚmka, a ti, ɗura’nga ko ka nɗɚ na a tim maaga Kai bɚ ngɚ ma’asɚ kɚ ngɚ kàà ngɚ sêê a puttààɗiwaba mee kɚ ngɚ kàà ngɚ sêê, a ti ɗira’nga ngɚ sêê ki yi ngɚ hiki a bɚ yi pamsɚ kiyi ngɚ hikɓa, ama wàno a sendana nɚn yau ngɚ kemei, tɚmkà mee ngɚ tirinɚ ki yi hiki aɗurasira’nga, ko kuma ki yi ti ngɚ mar hito u tɚɚ ngɚ sɚwa, ɗon mee miniu a tɚmkà ngɚ sêêsɚ fiding wà, ki yi kàà yi ngɚ woma rab har yi woma nu, meeyi wo ngɚ ma punɚ har yi ngɚn woka puwɚsama kɚ ngɚ kàà ngɚ tiri, ki yi kàà yi ngɚ peɗ senda ‘nga pɚ bɚ ngɚn yausɚ kɚ sɚkɓa, keme kɚ ngɚ le ɗɚmra fa mee ngɚ tii tironɚ ngɚ sêê ki ngɚ woma koɓaa sosai, koɓaa ki yi ngɚn wosa ka ner bɚ ngɚn cen mee ka ko maasora, ngɚ hoo yi ko ngɚn so nɚn yau nɚ sɚ kemei ngawa a too sendalnga bɚ pamsɚ a senda’ngaraɓa domin ngɚ taa koɓaa, so maaso nɚ yau ngɚ tu ɗura, nga akaɗmaso.